atang balange tuo mini bra gbaa o okay wo ko ataingbalange two mini bra me eni wari duo sori emu fou tubo yo la te e fou tubo yo a eni atang balange emo fe te atamgbalange emo fete maa kopu a ba taaru aba nein kpo e fede buba atamgbalange mo ko bo ke wari la de ba e pulo fee munu e egina fee munu ya daun fee munu onye mo emo fe bo warila de buba e bo atamgbalange mo ken beni o suru de yeatangbalange me suru timi suru sin de se yo kon potu o tua yo tiemo de yo tie mo weri kala on bo dari bo kala foko mini efiyeme pka. a foko mini bo yo sin koromo te yo sin koro mo desen mo atamgbslange me emo suru te bele ba maamu kakmo kudo kon me atangbalange me suru kon me tamgbalange me suru te yo suru dese pulome emo kon potu mo tua de pulo me emo tua de biba efu tua te efu tua e beli ba <hesitation> egena emo tuaa mini <hesitation> egena emo tuaaa mini egena me emo kon tua ya mien timi a mien sin bini kon tuaetuaa mo eyi bose emi tua sin dese Atangbala enken tuo mene bra gba umu ini ware do seri mu foul tubou yor la foul tubo yor amu anta gbala enke imufe sin ma cupu, apa tare, nei kpou ifede ebe atangbala euke men imu koboke ware ladebe iplo femene igua fee mene adamou femene mon iyeman imu febo ware lade yegba atangbala enthe bo ke beni asurude yor surusui bo yor othe notu atuade tyumone onen dare thala offotho timibo yoramee koro munde wai osurude sin pulo the potu ma the tuade fuu tuade ubehe igua tuamene beni the otua rice oyem mu oke otuade igeri gbolo wai ye mu the owai de oyor bele yoro yor dady igua iye bose laimegba yor terigbane one dare godigodi timi darutiniwoo kene ifiela iba odadide wethor ane lokude bai ar sunloko abai ighamu puu imcon lainue bradide oyor dadine laaye emi gba iba wai zuake tuade tuas inbo wai obelle de abelle sinbo wai teri gbanne wai ose dadi wethor ladebra dadi bene beni bo wri de ba cenue lokurdie sin koro won atangba enthe tuo koromonde.